Ēnukuréén; énukuréén kankanang aan; namirémi matéñihé; nang éyaha pañéé, nang éjool numumuk tahé épayo éyaha hani baaj to simiit futook, yo bétiŋul néŋaan; do néŋaan yayu yo yoomé uhú wara yo. Ēnukuréén no nukuréén sén émi apalom najahé akahoom bo kanang aan, ujoow turo injé umu néjool, miin noma ma, sinukuréén mo soom mama.